طبعا ما من الأخلاقي أنك تستعمل مواد بتحسن الأداء في ال- <hesitation> نشاطات الرياضية، لأنو الهدف منها من الأساس أنو يختبوار قدراتك، فإنت لما تجي تعمل حاجات زي دي بتغش في الناس و منافسينك ذاتو و ما بكونوا في مستوى واحد معاك و حتى لو قلت تستعملها عشان تخت الناس كلهم في مستوى واحد انت كده لغيت المنافسة ذاتها من الرياضة.